Alura ën 'na machin-a le coze principal a sun ël mutur, la caruserìa, ël tlè, la trasmisiun, le rue l'ai gia dilu, tüt lon ch'a serv për fe bugé e i fren, ad ezempi, për fermela e i veder per s-ciaireie cuaicoza ëndua vas